So mi naani un inni kalimaawa "peace" ko wiyeete jonde jaam, ko waraata dow hore am kanjum woni non no joni innde Fulɓe wonni e duniyaaru. So ni un inni fulako a nanay yimɓe e yi'a ɓe ngada jonde jaam.